Nanta'an ini ni sikɨ ni sa luli kuvi a kunta kani da nayu, nkuaa xinikɨ, kɨ'ɨni jin lelu jen kumi ni ti, iñɨ tinu nayaji ti. yuku je nuu sikɨ sikɨ ni a savi lintu axin jiankutaka ni na yutun , suu yukuan vi a da ini ni sikɨ ni.

Viko vii kuvi, suva viko ñuu ni yasɨɨ jɨ, tan kuiya sa'a daja daa viko jen suu vi , vii ninu soma, a vii ka kuvi viko niyɨ, tyi tan kuiya na'a ni jen kiji nakani ita nuu da ñivɨ ña'nu ni. Ka'an daja nuu ityi kutu ya'a.

Su sa ña'a jika ni su ña'a nika ni vi Ñuu ko'yo vi nkene ni ña'a ni jen su nkene ni soma kukueka ini ni tyi ntu kaa kɨ'ɨn ni jika ni ɨjɨn... su'va sɨɨn tɨɨn kaa ñivɨ su niyo ñuu to'o tyi iyo tuni kaa na jen ɨjɨn xu'un nee dani uvi kivɨ maa soma, su, ntu ni nee dani maa ntu ta'an ini ni kunee ni ɨjɨn... vi tatyi nuu yatin nee ni, na... naa jia'a ni kaa nee kaa jika ni.

Iyo tiuun ka'nu, iyo tiuun... tiuun ka'an daja arado. Tiuun ka'nu kuvi a nee ta'an jin yoo, kua'an daja sukun. ɨjɨn... Iyo tuku a ka'an daja... yuku. Iin ñantiñu ñivɨ da yukuan... jɨn... da yuku yukuan tun a ñankaa sukun jen suu a vaji kumi iin jia'a naku daa niko daa. Tun nuu ka uni ka kumi vi katyi o. Va na yukuan najie naa koo daja niko daa.

Ntu vi jini ni sute ni tyi yu'vi nute. Ntu kijini ni kivɨ nini jin xini nuu nute jen ntu kuvi sute ni.

Tatan ini... Ta'an ini ni kune'ya ni ɨjɨn sa sikɨ da jin jie'e daja jin tiluu, tiluu jie'e axin ɨjɨn sa tyu'un daja ɨjɨn tiluu yukuan ini tiyu sukun. Da yukuan ta'an ini ni kune'ya ni a katyi ni tiluu yuku a vi vasketbol jin a katyi ni tiluu jie'e vi jɨ... vi veisvol.

Teku ta'an ini ni kuvi teku lee tuun ni teku li'i. Da yukuan vi teku vii nuu ni.

A sa'a dani kuvi a, ɨjɨn... tun a ntɨɨn ñivɨ jen, ɨjɨn... jiakɨn neyɨ dani maa ja jen, xita kaa dani ñɨɨ yata ja. Axin tyi'i dani yaa. ɨjɨn... tyiji ji, Kɨna'a dani tyiji, jen... so ne'e sa'a o sukuan sava nanee katyi daja sava nanee jen nuvi va'a ja. Suni kuvi ku'va o. Tyu'un nti'in, xukui, xukui xinikɨ tyu'un on ini yɨkɨ nivɨ je sa'a saa o, tyu'un on nti'in, ɨjɨn... minu stila, iin xitin luli minu stila tyu'un ini yukuan jen, sikitɨ jen kua'an o ko'o jo tɨɨn yɨkɨn. Ku yɨkɨn luli ni vi ji tun kuatyi ni vi ji. ɨjɨn, tu ñivɨ ña'nu vi ji, suu, sukuan sa'a o nanee o yata ja. Tyi'i o na'in xe'en na'in. Tyi'i o yata o jen kɨna'a o jen nanee o staka o ñɨɨ yata jen kasun jen nanee je.

Tiñu sa'a maa da ña'a kuvi a niko daja, sa'a da xita, taan da ñe'e de kajie'e daja niko daja. Yukuan vi maa tiñu sa'a maa da ña'an. Katyi daja niyo, iyo ñivɨ yɨɨ jen niko daja soma, kaxin daja da ñivɨ maa tyi katyi daja. Tee sɨ'ɨ vi ji va sa'a da xita, katyi daja. Jen maa tiñu sa'a da ña'a kuvi tiñu niko.

Ta'an ini ni ntaka ni yaa. nee ni iin yaa sa ne tun vii sa'a ja de toso'o ni majan va'a teso'o ni sa nee tun iyo, so ntu ta'an ini a teso'o ni'in tuni ni majan tyi kuee ni teso'o ni majan sava kusɨɨ ini ni.

Iyo kue'e nuu ii. Maa ña'nu kuvi da kava da viko... da... da kava savi. Da yukuan vi maa ña'nu, jɨn, nkuvi ke'en nu kɨ'ɨn nu. Nkuvi kɨ'ɨn dayoo kivɨ dayoo maa tyi sa xeen je, katyi ñivɨ ña'nu. Sava, jɨn da yukuan vu maa nuu ii, da yukuan vi maa ña'nu. Nsuu iyo da ityi na da nuu. Nuu na kee iktyi kua'an da. ɨjɨn... iyo nuu, iyuo nuu ii maa, nasɨ soma sukuan ah, nini vi da kava savi.

A sa'a dani kuvi a detun nuvi iin ña'a jen, suu kumi dani majan na ke'en dani se'ya ja nasukun dani se'ya ja jen jie'ene dani lalu se'ya ja yukuan xantu ju jen nasukun dani majan nake'en dani ña'an ku'vi yukuan jen ii ii jika ja nakava nuu ito jen sa tun nkuvi iin uvi kivɨ jen axin kivɨ uni jen sikutyi o majan ñɨ'ɨ, ke'in ityi jityi ji ñɨ'ɨ sa va nuvi ji kuee kuee kua'an nuvi ji, nuvi tiɨkɨn yɨkɨ jɨ detun katyi iyo ñuu axin iyo a katyi a tun tee niyo jen ke'in ka ityi kutyi ji ñɨ'ɨ sa va nuvi ji va'a ja jen detun ña'an nkaku jen yaku ka ityi jityi ji ñɨ'ɨ katyi daja soma da nu'u tyi ke'en dani sa'a dani ni katyi o nasa kuaa kunei maa dani sa'a dani ñɨ'ɨ jɨn jen yukuan jityi ji sa va nuvi va'a ja.

Suu, jɨn, a sa'a dani kuvi a, ɨjɨn... sa'a dani iin tiyu jiani dani yu'u luu ito. nasa'a dani na tee dani ita. Tyi'i dani uu... na'a tuku katyi dani na'a, ɨjɨn... tutii. Natee dani nuu ɨjɨn... tiyu yukuan jen ɨjɨn jiani nityi dani tiyu yukuan sava tiyu viji katyi o. Jiani ñani tyiji yuu ito a sava yukuan nee ita. Tee dani ita kue'e. Ita tee dani ntu tyatyitu ita nuu. A yutun yukuan je... jɨn tyi yutun maa ta'nu viji jin a nkuvi naa yutun vi ta'vi na ka'nu anima jiani nityi da anima yukuan vi nuu... ɨjɨn... tee dani ita jen sɨɨn tyiso tun va ni ita nuu... nuu ñu'un tino'o tyi anima ini tino'o jen yoso jo. Va xine'e je nuu una sa kua'an sama dani soma... jɨn... sukuan naskutu anima jen, tyiso dani na ya... jɨn... kaji niyo tun kivɨ nanta niyɨ kuvi ji.

Kana daja ñivɨ nsa'a kuatyi, ve'i tiñu jen yukuan nuvi ñivɨ tun a nkanta'an daja jen su nuvi ji kunee nuu ito tee nee tiñu yu'u ito tee nee tiñu. Kaa tu'un daja majan na najie'e kuvi a kanta'an jan jen yukuan katyi ji naa no'o jo jen sa va, nunaa yujin, sukuan nuu tee nee tiñu jia'an daja sa va nunaa iin kuatyi tun iin kuatyi kuvi ji soma, tun ntuvi nini tee nee tiñu jen nkanta'an daja jika su a nkuvi kuatyi jen vatyi va kɨ'ɨn nasa'a naa daja majan jan yujin. Nsa'a daja nuu tee nee tiñu. sa va maa tee nee tiñu katyi nasa. Nasa a... kɨ'ɨ ni'yu daja ini ve'i kaa axin tyunaa daja xu'un axin nasa sa'a maa daja su tun ntuvi ni'in yu'u daja su nuu naa yatyi ji tun ni'in yu'u daja jen kuka'nu jun ka. Su sukuan sa'a daja ñuu ni ya'a.

Iñɨ kue'e kitɨ xeen soma nuu viji vi jen, suku nini o iin koo, iin koo, koo... koo kivɨ axin koo teyu vi vi koo maaa xen kasɨ. Tun tunini nuu jen kayɨ jɨ na'nu suu. katyi daja kaa nijin nuu soma na kuvi tatyi va. Va tun vi ni xeen daa axin tiaka yɨɨ ñivɨ nakusu ntu na jini o katyi daja. yayɨ koo maa de ni'i katyi daja tun na naa na jini ni soo suku yukuan ni vi a xeen. Vatu a xeen va una kutyi va uni va iyo. Kanta ja tɨɨn jɨ tiuun soma. Ntuvi kumi dani maa dani nuu tyi ntu naa. Ntu kue'e iyo. na yukuan ni vi kitɨ. Kitɨ xeen koo a katyi o ku kitɨ xeen. Na sukuan nu nityi ntu vityi ma nuu vi ji kuvi ji.

A nakani ta'nu ni jin tata ni sa nteku daja kuvi a katyi daja ɨjɨn... nsama nuu ka ñuun ñuu ka'nu, nee maa ñuu ka'nu tyi... ɨjɨn, ne sikɨ ya'a nkaa ja nenuu ka'an daja Ñuuntu'u nkaa ja de a, jɨn... a niyo... ɨjɨn tixin axin va ntuvi tixin tyi va ɨjɨn... vaji ñivɨ. Vaji ku... ñivɨ sɨɨn ñankunee yatin jen yu'vi daja. kiji ka ñivɨ jen saa va nuu ñuu yukuan. Kua'an nee nuu kaa ja ntañu'u yatin kaa ja jin... ɨjɨn, neta'an jin ñuu ñivɨ Nuyoo sukuan ni vi a na'a ni koo a kuna'an ni ka tyi axin iyo ka soma nee kunee ni nakanini ni jen sa kuvi nakani ni ka a nakani ni.

Iyo da yuku sa'a kue'i jin da ñivɨ, tun ña'an ña jen da maxii tun kuaa yuve kata jie'e, ntu kene maa ya'a soma jiake dani maa ja nee. ityi tyuve jen. Tun tuvi o yutun ju.ntu nasa'a noo va'a o maa ni yuku. Tyityi'yo je, tyina'yu teje jene da jen tyityi'yo da na soma nasa no'o da maa tava da yutun jen tun, ntu ne'ya va'a o jen nkivɨi yutun, kivɨ tutii koo va'a nasa jen. Suni kuvi kata yuu o katyi daja a suntu iin ya kuneta maa. A kuvi ñivɨ yuve kata. Iyo tuku, suni nee tyi tyuve iyo maa nai iyo maa ya'a. Yuku ni'yɨ ka'an daa jin nkaka yuu. Kuaan tunku yati kunu nu jen kene ni ki nuu su sa kueni jin. Jinu neyu nuu katyi daja.

Nne'ya ni iin pelikula ɨjɨn... nani ɨjɨn... Hachi nani ji jie'e iin tina vi ji soma vii sa'a Hachi mmm... kumi tuni ji ito'o jen mmm... sa kua'an sa'a tiñu ito'o va ntu nee kaji ni'i ji jee nɨɨ tina va netu tina maa nee ñɨɨn tina va ni nake'en daja maa soma ntu kuni nuu niku ni da maa tyi ntu ntia'a ne ve netu netu nanta ka natɨɨn ito'o jo.

Kaa nityi jiantiñu ni ka kuvi kaa, yo'o kaa luli, ɨjɨn... tu'un stila celular. Yukuan vi a jiantiñu ni ka jen suni iypo ne'ya ni inka kaa nityi nani television. jɨn... Iyo sa tee ni jen jiantiñu ni kaa nityi nani ji komputadora.

A ta'an ini kaji ni kuvi neyu, na'in nee ni ini neyu soma ntu ñu'un ntu tyu'un vi ni xe'nu ntu tyu'un vi nityi. Skisi ki tuni maa xi tyityi'yo ni ni maa. Tyu'un niñɨ, tyu'un niñɨ. Tikumi tyu'un ni. Jen nskuani. Va'a kavi a kaji ni maa sukuan kuni ntu sa'a xeen ni maa.

Kue'i kuvi kajin ya'a kuvi da suu kue'i kajin. Kue'i kajin maa vijin. Jen, ntañu'un ntañu'un ni tɨɨn kajin iyo tun nkanii a vijin xino o a jie'e o a kuun savi nku de naa a ku jen tɨɨn kajin o. Yukuan vi maa iyo ka ya'a ku a koo ka da koo ityi ntu vi kue'i. Su kue'i kajin kue'i kijin. Suu kue'i ni kuvi.

Ntuvi ntu jini nuu ni, tee ni, kaa sa'a yaa, tyi ntu tyukuaa a ni jen ntu kuvi.